Ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiaraha-monina, miteraka fahasalamana be be kokoa ilay izy raha toa ka misitraka an'ilay fitsaboana tsara kokoa ny tsirairay avy, dia raha ohatra ka voatsabo tsara araka ny tokony ho izy dia tokony ho ela velona kokoa noho ny olona taloha izany